Maro karazany vary misy, ataontsika hoe tsipala de vary baka andriaky, de misy varin'ny Bemarivo am'faritsa aminay agny misy an'zay. Io vary andriaky io zany tena mety agnaminy aharonao fia i de afaka atao mofo koa: godrogodro, sady mitombo soa tsy mihola, zay zany ny fomba avantagen- ndrindra mba ts- mahasoa anazy.